مناں ڈوٹی زڑی سے منیں زانوڑو سے، ماں را باپو کہیں تمیں بے وقوف سو، تنیں گھر ری گھٹی ماتھے کام زڑی رہیو سے تمیں زائے بئے پاہے دہکا کھائی رہیا شو، میں کہیو کام تو زڑے رہیو سے پر ڈیلی پریشانی سے چا رے دہاڑی لاگے چا رے ناں لاگے، موں بولیو، مہینڑے رو کام سے بہ ٹے مہینا کاڈھی آواںمنیں کہے ناں تمیں بے وقوف مانڑا سو تمیں کام کرنڑ رو طریقو نتھی، چمکہ ہوں تو آپرے حالات ماں گزرتو ماں نیں خبر ہتی کہ ماں را حالات شوں سیں شوں نتھی، ماں رے گھر ری مجبوری ماں نیں خبر ہتی ماں رے باپو نیں خبر نتھی کہ ایئاں رے گھر رے اندر شوں سے شوں نتھی، چمکہ ایئاں چار بھار بھائی ہتا ماں را اے کام میں لاگل ہتا ہوں الگ ہتو تو ایئاں ناں کے کام ری پریشانی نتھی موں نیں پریشانی ہتی چمکہ ماں رے گھر میں کائیں نتھو مال بدہو وکی لاشو، پنڑ تو ئی ماں ناں مریشانی ماں ری ختم نتھی تھیتی، مستری نیں میں کیدہو کہ ہوں تاں رے کن ہالیش بلوچستان، ہوں ضد کرےزوری ایئں زاتو رہیو کام میں، کام میں گیو ایئں تھے میشنوں کھولیوں، میشنوں ٹھاویوں، میشنوں تقریبن بئے ترن سالاں تی بند ہتیوں ایئں مستری زاتو تو ایئاں را بلوچ ایوا حرامی ہتا زو ایئاں نیں کام نیں کروا ڈیتا، بلوچ موں نیں کیدہو توں ای کام نیں کریے موں کیدو چم کام نیں راں شوں سے